Le gitara ndraiky izy kara violon koa fa izy ndraiky ngeda, ngedangedan'ny violon lavitry aveke kôfa mitendry izy igny tendrena amy tagnagna fa tsy amy kakazo aveke izy tsy atao amy sôroko aketo fa atao amy kibo.